yo evaware he evawere sei ugho sa eware me ro ta no no ugho re da evaware ha ori bu obu evao uwo oro mai dede no ma ro na ugho evawere he <noise> evawere sa ugho sa owere no me ro ta no no ugho re de evawere lia ho ugho te make ro evao uwo na evaewere gbe rie ha i. ugho ne re sai lu oware ovuoro ho evawere re celie owho yo uzuazo the the evawere re je lelie ohwo yo emamo uzuaze evao uwo na eghale ere je nya ze evevao uwio na kene na evawero oware logbo jo gaga roko uzuazo thei the wo wo evawere ero ha uwoma ha ufo kere ohwo akpo owo era were oke kpobi egage te ma ke ro evao uwo ra dede were da oma were kpa iroro ure eware to were re eware jo ega ga re mose jo uwo okeokpobi egaga te ma ke ro uwo dede no eva be ma ke gbe were owhe ha ugho re sai de evawere na ze we ese jo buo bu re ja ge ugho te mala rie yo evaware gbe ro evao uzuzo na ha ore woma ha ugho re sai deveva were he movo owho kpokpobi bi riri no ugho re luo eware kpobi re no ho ore wo oware no ugho re lu U wo oware no ugho re ru ha ugho o re sai ru oware kpobi rehe ugho re sai ru eva were he ugho te make ro eware sasa no oza bi ru owhe hayo je ru oza or ru eva were jo eva uwuo hu so ohwo kpobi re ke oware no ughe re ru sa oware no eva were re ru sa u fo re ohwo kpobi wo eva were uwuo no eva were ro ewome e re nyaze evawere gbe re ha o re ze eghale gbe keme no ebaibol dede ta ye ani wha ghogho wha so ile a jiri ke ome oghene hia re evawere e jo evao uzazo ra ha fiki ere movo u fo kere eva were o jo eva uwuo rai eva were te ro evao uviuwai ra te ugho re te ugho re he jo eva ewere owhe re ma yo uzazo na to eva be were owhe ha oweze re su owhe he whe re rie no oware fo o be tho eva uzazo ra uzazo o oweze bi je su owhe ha na no iroro te ga hro re wa uye ze evao akpo eva be gbe were owhe ha irorom ve nyaze. yo oware no irorom o re wha ze evawere re wa ze no iroro gbe ro gba ha na no iroro na je kere oware na wo uzazo no eva ere ore were omai ejo e be nya bru ome ze dede who ve kparoro ire ra go who be soile jiri oghene who re kpa iroro vre ejo who ve kpa iroro vre ra wha re just jo woho no eva be were owhe ha oma moware re ro evauwona ha jo a ti whu no jo a ti whu no jo a te zo no arie hie ugho sai de uzazo ugho sai de aware yena ugho re sai de aware yena ha Ugho re sai de oware kpobi hi oye me ro ta no eva were ouha ahwo jo no a ro oba uwuo imu na dede a ho le abi bo no o oghene o te make rono omoware me make re dede re me tube zo dede uroke me te roze me ve le ino oghene whe jo ewahala ovo hayo iproble ovo ote ome oma ha ote ome oma ha ute ome oma ha who je ku oma kukugbe ahwo who re mu ova hoho who ve je who areghe no who lo lele ahwo na ru who re je ohwo egre he omurokoto lele ahwo kpobi ru Evarewere owhe keme no ugho or re de evawere he evawere ro zizi keme ugho o re de eva were he ugho gbe make ro owhe obodede ha u fo re ugo evawere kemena ugho de evawere ho evawere ro zizi evougboma na o re ke ohwo uzazo thethe eva akpo nana no u koko na keme evao gbe ize were owhe ha irorom he nya ze yo rnya o nya ze no ko ugho o re de evawere ho evawere sa ugho sa eme me urono